Kô rô fomba fomban-drazan̈a boàka silia an̈y ndraiky zen̈y zio. Misy àby rô sakafo matsan̈a tradision ela karà man̈ano konty mampiposy àby ren̈y rô: Tsinjaka, miozika. Fa ny ten̈a mapiavan-drozen̈y, de ny fanaovan̈a festivaly tapaty. Izay atao isan-taon̈o amin'olo araiky atao hoe paka àby in̈y ny moa de fevrie.